Aspiratera, fagnadiova gny loto, ataontsika hoe misy loto marobe, misy vovoka igny de presque moa zany vazaha mampiasa azy fa amintsika zany fa mampiasa an'iregny avao koa fa ny aspiratera zany fangalà loto, fa- fa- atositosiky amin'ny carreaux, siman de igny zany amin'ny alalan'igny mangalaky loto mba tsy hisy vovoky tragno zany mba hadio soa. Zay zany fomba ilana'ny aspirateur amin'ny <hesitation> fiasany ai- na- eo am'tragno.